मकड़ियाँ अपने जालान को उपयोग मुख्यरूप से शिकार पकड़बे के लिये अपनौ आश्रय बनैबे के लिये खुद की रक्षा करिबे के लिये करत है। इनको जाला एक चमत्कारी संरचना होत है। जीको जें अपनी ग्रंथियो ते बनाति है। जे जाला बहुत मजबूत और लचीले और चिपचिपे होत है। मकड़िया अपने खाना को जाल में लपेट के रखति है। जीते उनको खना ताजो बनो रहत है। मकड़ियाँ <noise> एक जगह से दुसरे जगह <hesitation> जाइबे के लिए उपयोग करत है। जे जाला को फैलाये के ऊम हवा भरे गति करत है। मकड़िया अपने जालान को उपयोग दुसरी सतर्रो मकड़ी से बचाव के लिए और अपनी और अपने अंडान की सुरक्षा के लिए करत है। जेसे वो अपने जालान से सतर्रो मकड़ी को ऊमे लपेट देते है। और जल्दी से भाग जात है। मकड़ियाँ को जाला प्राकृतिक इंजीनियरिंग को एक उत्कृष्ट उदाहरण मानो जात है। मकड़ियाँ के जालान के ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च अभी कर रहे हैं।